ཐ་ཇ་ཁེཌ་ཀི་ཀོ་ཙསེ་ཤུ་གུ་པས་ང་ཅ་ཀི་ཁོ་ལ་དི་ནམ་ཁེང་རྡོ་སེ་ན་ཐ་ཁོ་ལ་ལོ་ཏ་མན་ད་དུུ་ཀེ་པོ་ཀི་ཧེ་པོ་ཨིན་ཨིན། ང་ཅ་ཀི་ཇ་ཁེཌ་དི་ལོ་ཨ་མན་ན་ད་དུུ་ཀེ་པོ་ཀི་ཧེ་ཁོ་ལ་ལོ་ཐུག་ཐ་ཐ་ལ་ལོ་སབ་སབ་ ཧེ་ཤེ་ཨིན། ང་ཅ་ཀི་ཁོ་ལ་དི་ནམ་ཁེང་རྡོ་སེ་ན་ང་ཅ་གི་ཁོ་ལ་སེ་ཁཧ་ཆོང་་མ་ན་ཁོ་ལ་དེ་ལོ་ཁེང་རྡོ་ཨིན། ད་ལེ་ཁོ་ལ་སབ་སབ་དི་ང་ཅ་ཀི་སྦྲ་ཁཡ་ཆེབ་ཆེ་གི་ཀ་ལ་སབ་སབ་ཁེང་རྡོ་ཨིན།